Thi gu gu paloma la tjeba ntha nchi nchi gachia ya taba thi thi tama gujue bala bala tsuna thii thi ch'e gua yala gu paloma cha gu a gu ju a gu nthala kala yala theba ngu ji lugar tsentha tsela yala thi tsikjegua chin gu puro chiyac puro ya tsigaba thi thi xra ni xra thi <noise> chinge ya thi tanxiba gujueba nth'a tunaxi thigu x'egua la ta thi chi'ie tendanji nda thin nda ndajin la yala nchenchi xila taga 'ia seba thi guyala ncho conforme tunagua la conforme tunagua tarexiba gujue bala yaa ndathe <noise> nda tjigu ya ndathi ya ba ya thi ya thi guyala kontha nila ya thi para para tsania'a ya sen nda nda thaxinda ndathinga thu thu thu chan sela. Tanda taxi tjaga seya tanda ruego no ruego naya yati yati gulanthakan xraa gu paloma la yala yala thin kuntha ntha ucheje ntha thiji nthajnala ya thi ntha thila yala thi kja thi kachi jan thikjele gaxema thikesen ndanchiin ko nthaxema yaa ya tsindathi chink'e sen dese ujuala ya tununxixa paloma thii thiguningula yala yala tayabaya thi guningula yala tayaba nche nche thino tjixijaba nyela ya ya la ixe chingu xeyala thithekaua thjua thjua chasen jan tha ngujii xruta pero thujma thju thi jna ya tunuexi guya cha gu chagu thigu gu a gu gunthaxren la yala thegua ngujii thutse ngujii ya ya chingathi yaa sithu 'meba ya ya tonanxi nchejma paya ya thi ku'iana nge xran nch'i yea porque nyitu nyitu yunga nyitu nyitu tsean. Yala yanchi yanchi nchixin tuna xigutja gutjala ya thi águila ya tunaxin chje gua tero yala ruje' 'ia thi kuni la nditu tsje thi jna thi tjegua thi tunaxi chen guya.